اول خدمة كانت الترجمة والتفريغ نعم عجبتني على خاطرها عاونتني نطور مهاراتي اللغوية ونزيد من ثقتى في روحي، على خاطرك هي كانت تجربة جميلة ومفيدة مع الزملاء كنت مع عديد من الزملاء كأن روح فريق واحد وانجزنا المهمة بشكل ناجح وجميل